Awa anegen ga etogbo biabi, biabi, anegen ewawa ẹnẹnẹp ẹnọng ẹgọmọọ wẹ gbọgọ-gbọgọ gayẹodo awọbọ ga inuk ugom ayọ awọbọ ni oh, etọgbọ majẹng yẹ ẹda na Agwagune ere, ẹtọgbọ Agwagunẹ enọnọm ga sọọd, ẹnọm warẹ unọm ga sọọd ẹwuni ware ga sọọd. Egọnọ ye ama gbagagbaga ana ga ẹtọgbọ ayọ ẹrẹ ẹwuni ye uwuni ga sọọd <noise> gayẹodo gbagagbaga ẹba asọm ana gbagagbaga ẹgọmọ egọnọ ayẹk egọnọ ẹrẹ ne ma agobe arre sam, ugo ga wẉ igwude, iveni ẹwọbọ afia, ashi ere ekpekpem dasam ivenie nwẹ ẹwọbọ afai ga wẹ issẹ yẹ nam nwaa nwa ni ga Akamkpa, nwa ni ga Ikọm, nwa ni ga evik, nwa ni ga Lagos, dudn kakọnh egọmọ ni ọdọm yẹ nnugo ga ugep gayẹodo ugẹp edani ibiagɨm- ibiagɨm ga sọọd, ashi domo ga biasẹ ayọrọ awa Akamkpa awa evik ise nwẹ ẹyana nini ga sọọd ẹta ekogi nini ga sood ewa ẹta ashi ọvẹn jẹng ye iyẹnẹ wa Agwagune anegen na ga.